Nare ni-ni run zck ra many xbtiez ni, araa val nare za th ni rni raba bcuxex ah, bazaza ma ra bduby xthen ra lo que es ra many za, tchizama ra xilá, gix-xa chizama ra, shila ra gitx gëcky caball rni raba, ra gitxh, tu nan tu gitch xthen ni ricka ni la bcuxex, tchi rack ni th pony dux, tchi riu ma lany ni, einty zth many ni la bquïtx ah, ni pur gyag gïtx-xia rza za ma, purthe gyag gïtx-xia tchi rzyu zama ni lad gyag gïtx-xia za tchi-tchi logy ni cuib xiny ma tchi rach ni, einy ra guge, ra ngul tye ra ni pur ra gyxá gy ru nzama xbtiez ma, tchi-tchi riu ni lo ra gyag diz, lo que es dis ra gyag. Tchi la zth many ni rnii raba bquïtx gag ni zega pur ra lo gïtx-xia rbeb za pur ra lo gyag bya rbeb za xiny ni, per zega purthe gyag gïtx-xia run rama xbtiez rama, tchi einty ra, rara many ra palome ra, ni ah puer zega, pur ra lo pur ra xila, ra- ra gixá ni run ma xbtiez ma va tchi ra lo gyag ni rbëb ma tchi, tchi rach ra shiny ma tchi láma, tchi lany va broh ni ah chiru gydie ni base ni tchi lama rgyan ma ni, chiza ma xi gau ra ni. rxal dis ru ra many gi tchi la ni bëb ni lo btiez’e tchi chi lany gun ni gan tió ni, bxu di ni zeny tchi vén ma gan bro xini ma ni tchi, zety.